نعم، لأنه يسبب تلوث كبير وما يتحلل بسرعة، ويتجمع في البحر والبر ويضر الحيوانات. لأنه يعتبر من المواد غير القابلة للتحلل الطبيعي في البيئة, وتعتبر مسؤولية كل شخص إنه يحد من إستخدام مادة البلاستيك وإعادة تدويره بالطريقة الصجيجة للحفاظ على البيئة.